Izy koa edy aminay atiky amy tan̈y mafana aty sitrany zalahy tsisy tsisy fanafanana raha e. Fôtony efa mafana baka andra fô kô tsisy fampangatsiahana <hesitation> tsy pare e. Hafanana zey dikany zey sitrany izen̈y miainy tsisy fa-fanafanana fa zey mety mety.